صراحةً لما أكون متفقة مع صحباتي أحاول على قد ما أقدر إنه أروح بدري، ولكن ما أدري إيش يصير أتأخر لازم لازم أتأخر يعني بس ما أتأخر مرة كثير يعني <hesitation> مثلاً في نص ساعة أوصل زي كذا، <hesitation> ولكن اللي يأخرني دايماً مثلاً إنه آخذ وقتي بالملابس، <hesitation> أحط ميكاب زي كذا أروق فذا ياخذ مني وقت مرة كثير، فحتى صاحباتي صاروا يعطوني يعني معاد قبل لا يوصلوا.